Ƙa ƙoddi ta puri ma kpala he tuwarei sheat mara ding mara illo shikma ken polro chiboi mamma illa shigma ƙen pigro chibo go ke moanƙu minoi ka ma illoshii kma koddi tuwa ƙoddi tare yema ra pera gosho wera ama te mara warani ɗong man teu dong te mara warani te mara warani gassho e-ya chirau man wara ta chirawi ye mara warani tu diyo man warma po ya ɗiyoma to ƙa ƙoddi ye mara penna ƙa shoot mara gassho we mara warin ki pokma we mara shanii ko we mara sheyani ka pelle gwang ƙang ƙaa mindi she teri ko mindi shabъo tukmui kashoot dadɗarang ma ma shonma kiraro terei kodɗi ye mara gasho we mara mara shab ъon pok maa ƙoddin tere mamna wela shabo pokma ƙodɖin koro mara nesshani darang sheera sheeri kpiyam tuwama ƙa pelle darang shaara shaari lugni mena shera lugnimena gun biro to lugnima mena gun biro darang ъwara taro tere kodɗine mara shiru te mamma ti dong man veina mawar gunbiro man she doo. Mamma sheya doo man nessho shiic ma ko marri ɗoo un ko maro mina mamma shaъa pok darang ma amna ma shonna kiraro darang mawa shera sheri mara meyani man gassho we mara shani birang tereimindi tewi mon ya gwang darang maka darang darang ma sharo te daran juuno gundo te darang jumno gundo wara shuworo tippo tara tildma sheribin illina in wanna in nira nwit ma riya ra riwirid in yuma weshina te mamma shuwa te darang ra shuworo terei gwan she we shak shapo shaklo to ti ƙoddi te tarze ƙa koddite mara mara mara mara kermara shabъon pokma terei shcot ka darang terei sha gwan darang ka keripo tere gwant tippo terei mamma suwa man shama poshaklo mageku kpoliyo ra piri ta piri ma kpala ɗoi man ƙon kaye ma illan ъoi to ai bone teka maka illa ka shoot ƙen pikro chiъoi man teesho shikma konong in fuddo dooni maka tudda dogo ka ƙoddo te mara gashon we shabbo pok. Godiya shabbopok darang amna shaina kiraro’ darang ma shonma kiraro man illina man gassho we mara shai mara belan to ƙodɗing tera ma kokaro she darang ma amma shera sheri lugni biro mana gun biro ъirang ma yura kpiyam momma yara kpoyam man illina inan gassho we shina weshina te re ti tewi ya gwang darang maa teka ya gwang darang gwang ye mara shani ka darang long kune man gen ku kiripo mamma suwa gwang darang sai tika keri yippo ka kiri po tere man sha gwant tippo darang shugoro mamma shuwa gwang tippo manwarma digi nessho shiigma a dong we mara tanim mara nisshani shik chibo mara per ju po terendu maa manɗema tipo nesshoƙo kan sherebi kan manna ƙo mamma kan we mabo tanim kononin we ƙoddi in sheni po shai lo tewe ti to ro ti gokmina gosi in genku tapori ma kpla man suntuni ma ka we mariya te we ti yoro ti gou mina godi.